يعني هو الشخص العادي وش يقدر يصرف فالماكلة في السمانة نقولو حتى لمليون مليون تكفيه وتوفيه ويقدر يشري وش يحب وفالشهر بطبيعة الحال راهي ربع ملاين هدية غير علا الماكلة لانو مليون تكفيك قيس ما تاكل سبعة ايام تكفيك وتقدر يعني ت- تكون عندك الوجبات متكافئة من كل جهة من جهة اللحم من جهة الخضروات ومن جهة الفواكه